إذا بإمكاني بإمكاني أن أختار فتح مكة لأنه كان حدث مهم مرة في التاريخ الإسلامي، وعلامة على قوة والتأثير اللي إكتسبه المسلمون، في ذلك الوقت، أحب أشوف اللحظات التاريخية وكيف تغيرت حياة الناس بعد هذا الفتح.